Etiopia ko oime gunoi arake güe ˂hesitation˃ jaeko mopeti teta africano jaereta oyopia añete opiro europeo reta erei ko jae reta opa oñeñono kavi yae jaeme ikavi yogura reta y korepoti rupi jaema jayae añete jeko gura gura como teta.